Rof non, tan ka, ra ma kaa fiisen men fo kain teknoloji nainy roman tovei ka rora, bikos sola fiisen men fo kain ka tovei, ai kan arof, nainy faan ror fo kuruu tsura. Teknoloji kain nainy tovei inkris ovei non gima nainy rof tan kain nainy teknoloji <hesitation> ka rora. Teknoloji tovei patang tan mes ge kaiiny non tan mes roman nai jias ovei em.